Mancha ru'uum ro'na k'eh qa'sa taqee' ya súper modernos taqee' entonces je'tii hoj la ak'on reh qa qak'uhtaam awiib' este onteera wula pan pan la redes taqee' onteera wula pan internet este hoj este tenemos ke qakojom je' jenaj computadora jenaj celular y ro'na este la kotaq juuj la nim juuj taqee' ya nakiwii' koon chiriij y laa onteera la k'ahl onteera la k'achariik nara naraja pan jenaj b'ee y jenaj tiene ke ja'ar ri'nam actualizar riib' y si jenaj ja'ar este reh reh nak'uhtaam jat nek' sino ja'ar reh nakamana tenés ke necesitar reh jenaj qa'sa b'eh y ja'ar reh nawii' je' nat'aliim onteera la ke nariik'a pan onteera la k'achariik